देखो सा हुकम मना यूनाइटेड किंगडम रे वारा में कुछ इतिहास रा तथ्य याद आवा। वण मुझे में एक आपना बताऊँ ज्या कि डेप्पा रो समूह भौगोलिक शब्द ग्रेट ब्रिटेन औआ आयरलैण्ड घणा सारा छोटा-छोटा दीपां नै भला कर र यूनाइटेड किंगडम बनायो हैं।